Uwe isyai kwawe, ukututereka, inue kama june au undala vangu, ndi- ndinfundisise ukutereka isyai, tutonde tusukule isu- isufuria, unasukure isufuria, lakini katare tweve isufuria jajavepo, twawesa uku- ukulonda ikije kinonu kira, utungu vusukula vunonu, vu- vuvika umoto pamoto, lakini kabla vovoi wandaile umoto, umoto gul, utoliweinyakara, utolile amasika gako galikadatu kala, wiwulote utolye ikibya kira, uvikire amakasi gako, numoto uvikire inyakara sila uvikira pa- pamu pasi pala pa- pa- pa- pamasika, amasika galikadatu, ukika ikirya pakyanya, numoto ukuvika uvikire inyakara. Kwahiyo pya ndeveke ikime kyangu kira, basi ama- amakasi kala kisemuka, ka- kanasemuke, nditi nditola amajani amajani kangu, amajani kangu kunitumila, nandikula mwiduka, kulimajani gali ku- ku- ku- kupoloni ndibea ndisuma nditsuma kala, au isusututola amajani aga- aga- aga- agamaparachisi aka. Kukene tutola uvika mma- mmkasi mula, kwahiyo amaksi gala vika kama mzira kaka ka amasasi kala. Basi ndikula ndikuba kwiduka ndikula ama- amajani kasyai kala. Ndivika mula mumakasi, kisemuka ntole isukari, ndivika, pyandiwike isukari, ndituma mukikombe ndivonza tasi. Ndilole kama jiji jeje ikolie isukari jeje chai, kwahiyo pya ndivu- ndivune, nditole isyai jira ndikwipula, nditole ndipwikivya kira, au isurifia jira ndivi ndikwipula ndivika pasi, <noise> kama ndrinisupajasyai basi, basi ndivika musupa jasyai <noise> lakini katale ndogeseka nusupa ijasyai, nditole mu insikombe bwana uwe uve vimwana vangu vika kumbapa uwivika apa ungivi vikapa, nitole isufuria jira ndikwibata ndikwanza ukwapungusisa mu- musikombe mulisya. Ndiva napungusise, <noise> nditula nunkate kwangu, lino imikate ukundu ukundu unkate ukundinokwa, unkate ukutungenise jiuwe <noise> sio ukundibakwe ikula kwiduka. <hesitation> Unkate ntengenesa nengano, ingano jintengenesa jira ntrole ingano jira ndiba kumasini ndiheveta, ndinahevete, ndinaheveta upyandikiliwe kunymba ntulube unga vula. Ndikanda, namavoko, ndinakande namavoko, nditola, ndibadabada vunonu, ndinabadebade vunonu? nitola mumasika mula, pamoto pala pamasika galikadatu kala, ilimwi illi ndikwasise ilimwai i- i- ndikosya ukuva imbaha, konitola ndisumbika pala, ndinasumbika, ndinasumbile ukati kula ndipya ndi- ndi- ndivikile. Ndibia mpapa nditama, ndibya ndikosa tena, kukivuka kukivuka tena uvupande uwuwu wakya wapakyanya vula, ukewuka wiya pasi, wapasi wapakyanya, mbikiwuse, kwahiyo pyakupie ndikwipula kula, ndivika pa- pamesa. Ndibea ndindi menyura menyura, ndina menyure menyure, kuiyo ndinda nujume jujitola nijitola ikipande, yaani unalike kipaaande kimoja, wosa ukwikuta ukuma pausiku mbakumie inzira najivava, najivava, sasa imuba kukuli imikate ikyakumaduka namwi namukilivale ng'isi indeti, mwirya idakika iviri idatu, inira jivava tena <hesitation> une aliwakati kuluke ikikinga kulu ukutereka ukutukubadili kulu ukubadili ukutubadile. Ukutuvikire mumasika mula, gule yaani yaani uweso ukwikuta kwamba bosi upakomie, ukwendelea ukuvomba imbombo, inzira najivava.